<hesitation> Raha ohatra hoe hahandro <hesitation> hahandro a pomme de terre zany an, de <hesitation> ohatra hoe agna- hantsanina, de tetitetehana i pomme de terra, voasana, sasana alongany de tetitetehana, voatetitetika izy de afanaina i menaka, refa mafana i menaka, de atao sira am'zegny i pomme de terra efa voatetitetika de avy akeo arosaka agnatiny menaka de avadibadika, de avy akeo amizay an tetitetehana am'zegny sauce ny, de izay.